एक महिना में सार्वजनिक परिवहन को इस्तमाल कई बार हम करी सकाँ। खास तोर पर जब काम पर, बाजार में, रोजगार पर जावाँ, दूर को सफर होई, तो हम अलग-अलग, रोज अलग-अलग ऑफिस का काम से जावाँ, बाजार जावाँ तो हम हफ्ता में पाँच से छः बार बस या आटो को लेनो पड़ें। जो महिना में बीस पच्चीस बार तो होई जाएं। लेकिन लोकल बस को जो काम है, लोकल बस में किरायों आम तोर पर बीस तीस रुपया लगें, तो हम यात्रा आसानी से करी सकाँ। यानि आटो को करच बीस पचास रुपया भी लगें। अगर लंबा सफर पर जानू है तो ट्रेन या बस को किरायों सौ तीन सौ रुपया होई जाएं। कुल मिलाई का एक महिना में सार्वजनिक परिवहन में हम आठ सौ से दो हजार रुपया तक खर्च करी सकाँ।